د اوملیټ د اماده کولو د پاره دوه یا دری هګۍ اماده سي په یو ظرف کې. مالګه پې واچول سی او څه غوړ ورته اضافه سي، تر هغه وخته پورې پخې سي څه <hesitation> که غواړې پوره او یا نیم خامه پرېښودل سي د څو دقو د پاره او وروسته د هغه نه صرف سي.